ⴽoⴷⵉⴼⴰⵢ ⵎⵙⵉⵏ ⵓⵜⴰⵎ ⴷⵀⵓⵍ. ⴻⴽⴼⴰⵀⵉⵣⵣⴻⵀ ⵢⴰⵎoⵙⴰⵏ ⵔⴷⵀvⵉⴷⵣⴻⵀ. ⵜⵙⴻⴼⵓⴼⵓ ⵀⵍvⵉⴷⵣⴻⵀ ⵎⴻⵀⵍⴰⵉⵙⵇⵔⵉⵎ. ⵜⵙⴻⴼⵓⴼⵓ ⵀⵍvⵉⴷⵣⴻⵀ ⴷⵀvⵉⴷⵣⴻⵀ. ⴷⵀvⵉⴷⵎ ⵜⴰⵀⴰⴷ ⵢⴰⵎoⵙⴰⵏ. ⵢⴰⵎoⵙⴰⵏ. ⵀⵍvⵉⴷⵣⴻⵀ ⵙ'ⵀⴰⴱⴱⴰⵔⴰⵏ. ⵀⵍvⵉⴷⵣⴻⵀ ⵙⵀⴻⵜ. ⵜⴰⵡⴰⴷ. ⵜⴰⵡⴰⴷ ⵢⴰⴷ ⴽoⴷⵉⵔ. ⴷⵀvⵉⴷⵣⴻⵀ ⵎⵙⴰⵀⴰⵍ ⴰⴰⵣ ⴷⵀⴰⴽⴼ ⵎⴽⵡⴰⴽⴰⵔⴻⵜ. ⴰⵀ, ⴱⴰⴰ, ⴱⴰⴰ.